أول شى الصلاة فرض ربى ، ثانى شى القهوة ، بس أبدأ يومى بفنجان الجهوة حجى خلاص اليوم ظبط لنهايته الحمد لله ، ما فينى أعيش بلا هاى القهوة ريحتها أصلاً تظبط اليوم كله ، هذى أفضل طريقة ، إنه أول ما بتصحى من النوم بساويلى فنجان الجهوة وخلاص.